In balastik il hajag idenani, balastik lo haja tichinani, okka gona kir galata, okka gona kir uosa in fini, irbimuna udea digita sebibing irbimuna. <hesitation> yani adem mafurdh terinani, balastik ka bayacha, doala jugacha, mamnoa kirosa, yani beled ton wasakhi dagi, beled ton uosakira dagi, kushi kira dagin, dummikan gon, gati tan go tuli tuli tan go log ademinan eska tigmu, yani tar balastik ka bayacha <hesitation> terin mafurdh uinane warag log istamilali ان شاء الله.